Owu ni asusu ya ya koyigye meneshi ni woe kela kowuso ela kowuso moni kwa ofaha oza mulasjika ko yoya da kwa da koweuso mani kwa oya bonya kpase ni ba yoza labimi da iko wuse mani ofaha owe ko kamo oza koyeneho tagye okazelo oga mi wakolo okazelo oga ni owuso ta shotunede kpawo asse kese mani ba shotunehe kpawo ni wo-shi kowuso aha awasemi ba kokwokwo shi kela oza ni ogye omo gye oza ni ogyelo omo gyelo lakuwan kawaseshishini ba romeme awoni ozani ogye moza labi yoma lesu tirii oya mo owelo awo mi gbedo ko ri kote mani aya yigya otuho ya shalo ama awon gboshi wa ko yoyala ka yanya ko yeneho lo ase ni ya tikpo koza hi opiye oboweso owesu nayo shima awo ma piyiko mni owuso koma maduha kamo anu wodo holo odoho biya foho lola amu ya foho ayu fohoba kahu aha ba aya daha aha ha piye muni oni owe ni atuho ya sha ni ayoza tiriri oza ko kuokuoshi Ka wuse mi ya ko kame nilo ozani ogyolo omo gye oza ni ofolo omofo a gbo rika wedo mami apyetumehe nemeshilᴏ ᴏᴢami aya yapyotumehe ni wa kpayene tukpa dawo da neneshi owanya kwase kole okela shose na gya mo owany kwase mi owinole ekda kinola awowe mani nye awo ni gyo ya vowe oya biyo tune he ase kese ma ka dawo abokpa ikweyi ki yawo neneshi ni ogba kpasu nye okpa kowuso faha owenye ohabugye ko meneshi kpananoho kuwa ogyolofela kowuso ni okwogwu kamowuso ya ba anubi ya shepola kwase bikpo osho bita dowuya omonu wakaka hila ikyeni mani agboza ni ashe yo je oye ni awo ya ka mo ya ga kyanu ya danu ogyolo ya yoriloma ayozu mi owuso ya yimu lo okwuma ya ghotu menelo afu mene wase ni gboshi kowuso nila ase mi gboshi kowuso oya yimu kowilo ashes ni gboshi kowuso aya yimu keba lo ashe ni gbashi kowuyo oya yimu kaba lo ashe ni ghoshi kowiyo oya labo konyakase lo ashe ni gboshi kowuso oga wi lo owi ya ghotu mene lo oya beba oya gbotu menelo dokoza mi woza labi ni ogyolo yaya atuho yaha lo ima biya mi Oza ni ima kumo oyatumubo niya yigye neneshi mi woshi kowuso koma gboshi kowoso aya yimu ko ka yeneho ko gohobo gboshi kowsu oza nigbo oyimu shoyenho magbo ogbshi kowuso oyene ho ni gye mo oshuhinye ayu tahato koma yagye amu oza mi owuso kuma ya yimu lo mi oza ni ikyemuni gbolo otahaho okyiye gayi ka okunu kamawo pi yanu mimila iyokololu ikini owami lolo anomani obiya liyo ni du ya gamilo ogyolo ya yamu ni awo ma atuhoma ya kagy meneshi lo em shimi aha kela kowuso mani oni yu ni atuhi ya shoshi atuhi ya sha ni woshi ko kala komuso tikpi komani yayimu ko kela kowuso tikpi komani yayimu ka kamo oza ni oki ya yani wo agbo otoyeneho abo ogyolo ya yani wo agbo otoyeneho abo ogyolo gbo otoyeneho abo da kowuso okpa kowuso faha manla ashe ni oshuhi nye otubo ama oshunye ko tubo oga ogyanu ka olamo ni ya tiyawu mani abo ikpukozo kikiyemi mami mu bagye nyu mni awase niba tikpo koza alabo ko ko ko kigabo ko kwunu kpokpo kwunu kpokpo ikyeni mani ogyoto ya tikpo aya piye kina otikpo kozo kwunu kpokpo iri ni opiye atuho yu sha ikpi ko ni osha oya gebe ya ghoshu ko toyene abo oza ni amo tubo mami ishi shishi ogyolo gbolo aya gege ya tabolo So gbome oyatubo la okomo yigyaho ki ayu gbo sobose tikpo kini okpa kowuso mo adabo opunu ofunu ya gwa ni ogya bose tikpo koza mani ni gbo aya toena abo toyene abo alubagye amase ni oshuhinye otabo amase ni gbiyo ko lol lo oshe danu ose ni gbona lo odanu na re omani ki nogyolo ya yomani atuho yasha wuse ni oya yimu kozo gboga aleho ogboga weleho ozo kpaba neneshi aza kpotuhoye kponu owa gboga wole ho oya yimu koza gboga ho okpa kowuso faha ori ola oko ola munilo ma mani iya yimu koka kpolo nyaku kamo za mi ami mari yaya kwemo no mi otuhi ya shani kyikyo mi wa noshi kda kowuso tikpi koni bose tikpo koza ni ya tubo ni kyigye ma kamo adacho eneho kwaoyene ho ghoza oyigye yubo kye liyiwa yaunu ki kweono omo mu mani ya tumbo lo anumami ya tunumu mi abo anuma mani ya tuse abo l anu mani ya tuse abolo anu mani ya tuse abolo oka yoma awo yatuse ba lo enoye ama kamowo gbo. shini otusebolo owe nya ni oya gbo sobose tikpo so eno otu aba bose ba tikpoza mi aha gbo shanayene abokpagye ase ni oshunye ahu danu yolu moni ishinye atuho ya ha agbotu gidigi ipu ko-o atu biyoyiya ipu ki yawo holo Gbote nehe atuho yu sha mami oni oza ni aba ya kwenono koma kamo agbo ayogye iri gohobo nima ki bipupu ko lumuni ema otu imu lola shimo ebe ni ada hi enehi shamawa owe kinoka mi ami ma ya yinmu ko gboshu na ya piyoni niwatomabo i shayihi nawa woje owiki ayi ko woje ayighe kilal ogye kinaka ikeni mani owogye leke kke lalo ogye mwashika pini ase banagmo inokpo ikyenu mu ogyo bos tikpo tayi ho abo kwo geku ana mo ayiho bose ba rye babigabo kole kayibo meneshi owozu lamu neneshi la mani oni gbu yayi koza nipu kishi mani yayimu kamo hagye mani shafaka lamu ko koholo ni ki yawa ni owuso u lahobo shini ayoza ni oya shoshi ko ya sharutu oweso kiso na gheho ka kwenono nalemani